اول خو باید د کیسې لپاره یو ښه موضوغ پیدا کړو د کیسې کرکترونه به وټاکو، لکه قهرمان، ملګری، یا مخالف. کیسه به له یوه ساده ځایه را شروع کړو چې لوستونکی ځان ته جذب کړي. بیا به ستونزه یا چلنج راوړو ورپسې به د حل لاره په تفصیل ولیکو په آخر کې به واضح نتیجه ولیکو کیسه به لنډه، خو معنا لرونکې وي.